والله مشروبي المفضل يعني هو انا عصير طبيعي ما اشغب فدشي ثاني عصير طبيعي ليمون بالنعناع همه طريقة تحضيرو كلش ما اعغف يعني دائما اشغبو جاهز افضل انو اشغبو جاهز من مكان معين من كافتريا أو أو أو يعني بس كتحضيرو ما اعغف